الصبح أحب إن فطوري ما يكون فطور ثقيل، يعني أفظل إنه يكون وجبات خفيفة مثلاً ممكن يكون بيظ مسلوق مع خيار، أو جبن أو خيار فقط أو حتى جبن فقط مو لازم يعني الفطور يكون فيه أكثر من صنف، أحياناً أفطر مربى بس أو شي حالي فقط وخلاص، أو ممكن مثلاً أفطر شاهي مع بسكويت مو لازم يكون الفطور ثقيل، أهم شي ما يكون ثقيل.